اكتر وظيفة شايفة أنا هكون سيئة فيها ومش هكون انفع فيها خالص مدير مبيعات أنا مبعرفش أن أنا <hesitation> اوصل للناس أو أن أنا ابيعلهم حاجة وتقولهم مميزاتها أو أن أنا أتكلم كتير ف الوظيفة دي بتحتاج لن الواحد يقدر أن هو يشرح ويفهم الناس كتير وان هو يوصلهم اجمل حاجة في الشيئ اللي هو بيبيعه